زرت مدينة العقبة في الأردن، كانت من أجمل الأماكن اللي شفتها فيها أماكن سياحية جميلة جداً فيها البحر فيها ناس <hesitation> أجانب <hesitation> فيها أسماك جميلة جداً فيها الإبل <hesitation> فيها ال <hesitation> خيول، كانت تجربة جميلة جداً.